Najah lo que tlen livis nechmahtia ye couameh, couameh, tlacua- tlacua tlaciatzin, cuetzpale. inun nah nichmahtiah, amo nec, amo niqueneqi, amo. niquenequi ni tepetzin pohque nechmahtia, oxin no. couameh, unca, uncateh quitloliah pe inquechcuahyo. nan najah livis nechmahtia, inun Can neco tusque sulamente couameh uncateh, tlacuatzin. quisa ca, ca iuali o cuetzpale, nuchi nun, inun yulcumeh, tlahtlaquetzomah, tlahtlaquetzomah, uon najah inun amo niquincualita ni tepetzin, ni tepetzin niquin ni amo, necnequi ni, niquihtas, nequetas, pohque nah nechmahtia livis. inun, inun yulcomeh